Asi bebu tauin tanaunan si no nda riat lanaung kun deru ljiu kiyet kjuande lai kua kit kit ndu nda lamemp kun laue nda kaldo kuent mjing pa ke biu nda landep ru ndujuy ru riat biu kuip nkie pakenda lanjap kañkiy nep nda lankalp aveces kiuguan tauin takalban kun gañchiy y naañ biu nda ldaul kun nda ñkiutalung y nda lamants kun biu gandeus danua kun biu nda lamemp y entonces bijiy nda lanjel biu kampuy ru ljiu ndu nkjuande laiajaun u si no ver nep nda ne nmemp kjuende nda nmemp ñkiutalung kun de ru De ru ndujuy kian tapañ poreso tatun ru ljiu porque ndu mjau laiajaun para nda nep nmay.